مم انا بنشوف انه الاطعمة يلي بتكون مفيدة وكتير حلوة انه الواحد يستغلها في يومه وما تكون مضرة وبسيطة هي الفواكه والخضروات انه الواحد بياكلها وما فيها <hesitation> عناصر يعني مضرة او تجيلة بتأذي الجسم زي زيوت او الدهون بل انها خفيفة وكتير غنية بالعناصر المفيدة والفيتامينات.